Itsekiri aja ene we ti a kpe wun itsekiri we aja <hesitation> ene we demi ka gba, demi ka gba gbi bula ra, itsekiri temi te wa use demi ka gba gba bulara teri itsekiri aja ene we ene re tse irefe ni itse biri nj aja <hesitation> inajiria dede jene fene to ne alaja oka, alaja okan owun ene ne alaja oku ene ne owun re tse ogiame and <hesitation> wo ma fe ni <hesitation> eye we dede fenefene o wa roro ene itsekiri ne ene re tse irefe to ka fo aja oka, ajaa okin owun ene fo aja okom ene fo aju oka ene fo, alaja oku owun ene ne ni itsekin so itsekiri tan itsekiri di <hesitation> ir aja irafa fo tsibogho de si wa, itsekiri o waren, itsekiri tse kuro di oyibo ee si wa itsèku kpe ti ejo itsekiri gba ti ejo itsekiri gba funo ren eja eju <hesitation> ene funo, o ma tse egbe ta te tse emebiren itsekiri ene e tse oba ene mai tse emebiren ene mai tse emebiren, o ma tse edena o <hesitation> aghan mai tse, then ene itsekiri we ene ne urun gi dije ti ene ka tse, ene ne une tene ka tse gba <hesitation> jo, ene ne ujo ene ne <hesitation> urun ti a ka tse gba ghegho umale wino Umale culture umale wino yio <hesitation> wino <hesitation> unle wino umale we ee tse gu a ka sen o ira gidife ni ina ma bogho o ma tsitsi easter ti a fa tse me, neetony easter ti a fa tse ne, neetoy bobo aghan wa <hesitation> aghan wa lefua aghan wa kijo aghan wa mo re gba ra tson <hesitation> gba ka yo itsekiri daghan ne culture, urun ta kpe wu <hesitation> aghan ne utse aghan ne urun gidife ta tse aghan ka jo we aghan ne <hesitation> ujo ujo we do ye ajo omoko wino ujo ogono wino, aghan dede jenejene eren cul <hesitation> eren urun tene ka tse, te ne gbo tse gbu bubra ren tene ka tse gba leghe ene gba tse number lo ene ni itsekiri ene ene ene ene ene owun irefe dede fenefene irafa moren ka yen aghan to <hesitation> aghon irafa miren ka fe fen ene mu tse umu ti ene ba tse, ene mu tse ene mai <hesitation> ene ma fe lefun dene la lefuh gbere ene ma fa jo, dene ta jo ghere ene we ene re tse waja oka ni nigeria ni eye we dede from nigeria ni eye we owun oka ene ka fo aja aku ene fo ene ee ne aja omiren aja oka ene fo, olaja okwun ene ne, alaja oka we ene ne enu ti o tse itsekiri ene ne ene ee ne olaja we to to meji alaja oka use Itsekiri ene éè ka gba olafa ẹnẹ gba tse ere, alaja ene we to tse oyiame we <hesitation> ene éè ka gba tse ere, alaja ene we dene fiofo ro dene muogho gbe dene muogho gbe afomasim we ẹ olu of warri we, ene ee ka gba gba tsere owun re tse alaja tene ne, owun re tse alaja okan ti itsekiri oritse <hesitation> ti itsekiri de ne ene, éè ne to meji and ene to tse itsekiri we owun aju oka wum ene ka fo oma ou wò wá ni kobo, o ma wu di wo twokoko wa, o ma di wo twi omadino wa, oma wu di o tori abeugborodo wa, o ma nu do twi ka <hesitation> ene dede fenfene aju oku we wene la fo owun ok we wene ku fo owu oka we wene ka fo, owun oka we wene ka fo, ene itsekiri we ene ene to tse itsekiri we dene ta se on tsa oritse wene ka se ene ee sen umale wo ma ri <hesitation> aja ene to be aja ibegin afitsekiri olu we ichurch <hesitation> whi usen to tsigna wi nigena we aja itsekiri <hesitation> itsekiri olu una gha di wo gba sen oritse ren ee tse owuwe tana boritse gha lo, oritse owun ene ma ene eka sen umale oritse we wene kpe ni owuro owun ene kpe n oson. <hesitation> bẹ ni alẹ, oritse owun re tse oritse ẹnẹ ẹnẹ éé ne oritse miren ẹnẹ oritse ọkan we ownn ẹnẹ dede sẹn, ene éé ka sen umalẹ olaja ọkan owun ẹnẹ nẹẹ, olaja ogamẹ. Atuwatse the third ww owun itsekiri nẹ ẹnẹ éé nẹ alaja to to meji, and itsekiri dede fẹnẹfẹnẹ o <hesitation> owun ǫkan owun a ka fo aja ọkan wa ka gọ a fọ <hesitation> itsekiri éé nẹ ọfọ meji to ma wu ọkan we wo ma fǫ mọ gno, wo ma to ikoko wa woma do mo gbọ wo ma to <hesitation> batẹrun wa, wo ma fọ mo gbọ teri owun okan wẹnẹ ka fo owun okan wun itsekiri nẹ, itsekiri ẹnẹ ne <hesitation> oritse okan kẹrẹn ẹnẹ nẹ, ẹnẹ ka sen oritse ẹnẹ éé sen ewo, ẹnẹ éé sẹn okpe oritse nekan owun ẹnẹ sẹn ten oritse owun re tse own re tse olaja to fu olaja dede fẹnẹfẹnẹ ni eye we, so itsekiri ẹnẹ ẹnẹ <hesitation> moritse, ẹnẹ re alaja okan, ẹnẹ ni ene aja okan wẹnẹ fọ e lẹghẹ tẹnẹ gba tse, ireje dede fẹnẹfẹne wino gba yen ẹnẹ, iraja wirn nogba yen ẹnẹ teri utse tene rẹ ẹnẹ itsekiri a ẹnẹ ma lefun a wa ma gin itsekiri, itsekiri biri ira ajam má léfun aghan ma ro atsọn <hesitation> wo ma tsọn agigege wó wá ma gin eyi ren teri egbe taghan td mu aghan we tsi alẹ Mai itsekiri ẹnẹ dẹnẹ ka fiofọ ara ẹnę. dẹnẹ fiọfọa ara ẹnẹ di ẹnẹ fẹ urun ti o san, ẹnẹ éé ka fé urun ti o tin. Itsekiri éé ka wi ubo ti o tin, itsekiri éé ka wi ubo ti o tin, wo ma ri ubo ti itsekiri gha, wó wá ma gin itsekiri rẹn teri uwẹrẹ we wa tse perepere o wa <hesitation> a wa gba wẹrẹ fẹnẹfẹnẹ wó má ri uwẹrẹ wó wá ma gin itsẹkiri rẹn, itsekiri éé ka fẹ urun ti o tin itsekiri <hesitation> urun ti o fẹn itsekiri ka fẹ urun ti o fẹn itsekiri ka <hesitation> tse, urun ti o yẹ eja owun itsekiri ka tse, itsekiri dẹnẹ mai ghen <hesitation> mefe, ẹnẹ ma ẹfun dẹnẹ mefe, ẹnẹ má fé ro atsọ, swne jolo ro ataọ ghẹrẹ ẹnẹ ma fẹ mu lẹsun ni lẹsun we tẹnẹ do ka tse deghere, iraja miren ẹnẹ a ka yẹn gba ka do ẹnẹ ma fẹ lẹfun dẹnẹ lefen. Itsekiri to tse itsẹkiri we temi telefu we, aja oka owun ẹnẹ nẹ ama gin da lo, da <hesitation> kk aja to wi nigeria dede fenefene ke ni <hesitation> afe we dede fẹnẹfẹnẹ ene itsekiri we afa okan wun ẹnẹ fọ aja okan wene fo olaja okan kẹrẹ ẹnẹ nẹ <hesitation> utse ta tse tse ǫkan ẹnẹ nẹ, ẹnẹ éé ne ta tse utse fitifiti, ẹnẹ éé ka tse utse ti éé yẹ eja urun ti o ye eju itsekiri ka tse, urun ti o san itsekiri ka tse, itsekiri aghan ọba rẹẹn o ma tse gin a ka nemi safu ludẹ wa ni eye mọ dangha <hesitation> da ghan daghan dafu tse itsekiri Teri ti itsekiri aghan jọlọ. a egbe ta te tse iyanga egbe ta te mefe gba mefe gba mefe a mefe itsẹkiri a mefe itsekiri aghan ma oritse itsekiri <hesitation> aja ọkan enẹ ne itsekiri ọlaja okan ẹnẹ nẹ, ọlaja ẹnẹ wé ẹnẹ éé ka gbaa tse ene, olaja ẹnẹ we dede ka mj ǫghọ gbe olajan we dẹnẹ ka jọlọ muoghọ gbe ogiamẹ. Aduoatse the third owun re tse ọlaja ẹnẹ owu re tse ọlaja itsekiri dede fẹnẹfẹn, to wi ika, to wi igbo to wi ẹyẹ we dede fẹnẹfẹnẹ ọlaja oku wun ẹnẹ nẹ <hesitation> to wi ika to wi ugbo to wi uno dede fẹnẹfẹnẹ aju oka ẹnẹ fo owun ne lẹghẹ <hesitation> gba tse dere ni ara agha dede fẹnẹfẹnẹ teri itsekiri culture <hesitation> utse tẹnẹ nẹ we ọrọnrọn utse rén utse ti o san, teri nẹ wè uwun e le <hesitation> ira ja omiren gba ka yen ẹnẹ uwun né tse iraja omiren, urun ki uwun tẹnẹ tse owa ka ta gha eja urun ki urun ti ẹnẹ ma tse o wa ka taghan eju, urun ki urun tẹnẹ ma tse o wa ka da ghe fu, <hesitation> ina ja oniren urun ki urun tẹnẹ ma tse <hesitation> teri didon urun ta tse rẹn teri urun teri tse te kẹrẹn ghan tse koko buja we aghan ėé nemi tse a gba gin. <hesitation> A gba gin itsekiri tse di oyibo éé si wa, o kpe tẹnẹ gba fun eju no éé tse onuwe, ẹnẹ gba fun eju nọ o kpe rẹn o, re lẹghẹ ta oyibo gba wa oyibo gba fa bẹnẹ, o ka bẹnẹ lo ẹnẹ tẹrẹn dẹ ne fiofo oritse, dẹnẹ sen oritse uli o <hesitation> ulu-usen to wi nigeria we To tsọgna ni majiri a we ode itsekiri owu a ka ni <hesitation> da si ri gingin itsekiri a dẹ ọfọ oritse <hesitation> a fiofo oritse ẹnẹ dede fẹnẹfẹnẹ, ene <hesitation> fi ọfọ oritse ẹne ka sẹn oritse, so oritse ẹnẹ ka sẹn, ẹnẹ dede ira ja okan aja ọkan ẹnẹ ka fọ, ọlaja ọka ẹnẹ nẹ, owun ne lẹghẹ itsekiri gba tse <hesitation> gba san jughan to <hesitation> aja omirn to tsibọghọ